aku eme na'a nuru eme rantang gelang butek aku laseng na'a eta lobo api, ngasang ne ga cuing. Hitu gah toe manga gelang em butek hia, aku laseng ne eta bubung api laseng na'a nakeng ela. Eme toe hitu gah aku laseng na'a nakeng olong teneng pande setenga mame rantang gelang butek. <noise> Eme toe hitu gah <noise> na'a nuru one kulkas rantang gelang butek agu rantang gelang lawer. Eme na'a eta lobo api nuru toe ma gelang butek ai wajul kolang le api wa mai'n. <noise> Nuru hot laseng cuing daku hitu nuru ela aku ngoeng keta hang nuru ela selama one manggarai. Selama one manggarai aku hampir tiap bulan aku hang nuru ela, selama se jogja aku gah aku toe ma perna hang nuru ela, bo one manggarai olo aku laseng hang nuru ela ai one manggarai do nuru ela agu wajol le do acara.